Cochi xi ni ñee candaha mei ia ujun vachio mendi vehe cuchi guee guee io ra cavaha ndi medi ujun cebolla ajo ujun jitomate guee guaha salsa gueran guee nuun comida nuun guee chihyo ra taparme nuun olla chiho olla ia salsa roja verde chigual yate tuu cosa verde yia terramar ndivɨ yaha cuii ujun ndivɨ aju cebolla guee gueian sal al gusto cuaha comida ñaan.